Me piensu que si estamus a palral dela tradición i dela India al tiempu ai de palral de Gangis, el ríu que es la vida i es la muerti. Vel la qu'apreparan en Varanasi es vel algu que llevan hiziendu dendi ai quatru mil añus i essu tien de sel fabulosu. Alogu la su cozina, me piensu que tamién ai quatru mil añus qu'están a gastal aspecis pa tolos guisandeus. Yo, sin avel estau pallí, el curri es comu si huera dela mi casa.